ཁེ་སི་ང་ཧྥ་རན་སི་ན་གཡུ་དོ་ཨིན་ན་ཡ་ན་རེཤེ་ན་གུ་ཤེ་ཨིན་ན་ང་གི་ཧན་ལེཡ་ཁན་ཐ་དི་སྐྱབ་གུ་སེ་ན་ང་གི་རྒྱབ་ན་ང་གི་ཁན་དི་ཐ་དི་སྐྱབ། ཏི་བག་གུ་སེ་ན་གོ་ཧེ་མ་ཏཱ་ང་ཨོ་ན་དི་མ་ཁ་ཇི་ལ་གི་གཡུ་དོ་ཨོ་དེ་ཤ་གི་ལ་གི་ངེ་རྒྱབ་ན་ཁོ་ལ་ད་ལེ་ད་གློ་གྱུ་པོའི་ཆ་ལ་དེ་ཆུ་བག་གུ་པོ་ལེབ་ཏི་། ཁེ་གྱི་ཏཱ་ཧེ་ད་ལེ་ང་གི་གཡུ་བི་ཧན་ལེཡ་ཆ་ངི་ང་གི་ཨོ་དྷ་གུ་བི་གཕུ་ཨོ་ཆ་ངི་སྦྱི་ཧྲེ་སྦྱིད་མེན་བོ་གཉག་ཆི། དེ་ཞོན་པི་ཆ་ངི་ཨོ་ཁ་གྱུགས་མེ་ལེ་ཡོ་དི་ཧྱ་ཏི་ང་གི་ཆ་ངི་དེ་ཡ་བག་གུ་ད་ལེ་རོང་ལོ་གྱུ་པོའི་ཆ་ལ་དི་ཡ་བག་གུ་པོལེབ་ཏི་ཁེ་གྱི་ཏ་ཧེཔོ་ཨིན།